Anisany biby atahorako zô a dia biby lava. Atahorako si mahita ananjy le mifofofofo sady le izy mivalongalogna igny dia igny dia atahorako. Dia atahorako koa a kiva, kiva a le izy le romotra. Dia izy koa le izy vao mahita olona dia le mivovovo be igny, mioaoa be igny.